Tsy misy zavatra fantatro izao momba ny kolotsain'i Alemana satria mbola tsy dia tena nandeha tany aho moa sady tsy mbola nijery documentaire momba an'i Alemana mihintsy